Aa la pahqanik ke nab'anam cha wehchin reh taqee' la cosa pna achii' nrib'anam por ejemplo wula la xanakat si hat nak'ux k'ieh xanakat este nriqap nchuhra pan asakan ja'ar are' pan achii' pero man re'ta ka re' aka ja'ar al xanakat wula ja'ar la aanxux la anxux nak'uxum kiroo reh ajaloom y kiroo reh ab'aqel pero lo malo del caso ke hat nchuhra pna achii' pan asakan y aveces verdad na'an naqap tichuhra entonces aveces man kiro'ta nak'ux loo' pero ja'ar are' wula winaq nkik'ux porke aveces wula kikimik verdad entonces yo creo ke re' la xanakat y la aanxus ke ke nchuh pan chii' nri'an y chuh awiij nri'an